<noise> Tuurey ra ize kwayay no a ne ayma lissahi wokan ŋda wokan ayga bay. Nan ayma ci wokan ŋda wokan ayga bay day, Moggoro no day aga te izi kuma iga ŋwa, iga gwayba agwanda ize kuma iga ŋwa. Fantuyan day ikulu izi kway yan no kan niga ŋwa. Ni dii booyi yan gono ikulu day ize kway no kan iga ŋwa. Sannan takway yan day ikulu izi kway yanno turiɲaŋey ra, ikulu day izi kway yan no wadin yan kan ayga bay da sauran tuuriɲa kindo kulu, day igwanda iziyan kan andamanize gi ŋwa. Kindo iga izo ŋwa kin domo isi izey ŋwa, ni dii yadin no tuuray wo irikoy niga hari yan te. Ni dii turi boobo gono kan gono da daama kan iga izey ŋwa kin domo da daama kan isi i izey ŋwa. Ni dii yadin no tuuro wo irikoy ninga hari yan te igogi dake dake kari ga ki kway. Tuuro kala kala igono kan iga izo ŋwa. Turi wane iga izo ŋwa, tuuri wane iga izo ŋwa turi wane tuuriya filana no aga te ize amma isi izo ŋwa, wane no tuuri na filana no aga te ize amma isi a izo ŋwa. Ni dii yadin no tuuro wo gonon da, irikoy kinga hari yan te ya din, ni dii irikoy bayyano ra no wadin wo te, ni dii. <noise>